Amogë reta mbaetƚ oyuevi tembiu jengätuetea supe reta jei reta de que ngara jaeikavi yande aguakatere imiari reta yae jaeko kua yepe ikavivavi tembiu erei aguƚyetavi oeajaeteye yande yamboyea mbae ndieno jaeñoko oyeapo kavi yaetako yau vaera aguƚyeara märatu yandeapo ururupia jaenungavi jare joko yande jokua reta jae yayapo kavita yau